Wonn akhasisunen yaani wonnii yaani iii khaljelchenu wonn suun woinn khaljelchita dhub wonn akha shimboaffaa ama ishin wonn chumathi zaidi khaljelchiti yaani won tun woo atiinn chumaa jalloh ach kaskethu dhub kaljelchitee yaani akha cholee dhiriseththu hinn kaljelah chuma khun dhub thanan akhan chuma Khan khaljelchiti dhub wonn akhanathu thanan rahisia khaljelchaa ishia